Kõgõ tuntumb om näütüses basmati riis, miä om sääne kõgõ üldisembält pruugitav. Sis om näütüses pruun riis, miä om lihtsält <hesitation> veidükene veidemb <hesitation> rafineerit tüüp riisist. <hesitation> Samasugunõ om ka verrev. <hesitation> Sis om näütüses sushi riis, miä om nigu spetsiaalsõlt valmistõt, et taa olõs sääne vormitav sushi seeh.